شوف أنا لكتاب عجبني أنا ليقريتو <noise> هو حديقة الحيوان تع جورج أوروال أني معنديش بزاف ملي قريتو عجبني بزاف لأنو يلمح لل لل- <hesitation> الأشياء الي صرات في الماضي ولكن يعطي عليها نضرى مليحة ويحولها لأناس للأشخاص حقيقين يح- يحولهم إلى حيوانات ويعني جورج أوروال يعرف مليح الصنعى هذي تع كتابت الكتب